नाइजीरिया असो देश चे, जहांकि महाका लोग काला भी भोत रहे हैं। और मतलब उनका इतनी गरीबी चे, कि जित्तो महिनत करें उत्तो जी वो खाई सकें। तो महाका लोगन का दर्डा सवभाव भी कठोर रहें। एक दूसरा को वो करना चाहते हैं, कि एक आस लेना हूँ ची निन खाई लें। वो सोचते हैं, कि एक आस लेना हूँ खाई लें। क्योंकि महाकी इस्तिती, आर्थिक इस्तिती बहुत मतलब डाउन चे। आर्थिक इस्तिती, आर्थिक इस्तिती बहुत मतलब डाउन चे। और ग़रीब छे ये लोग। पर फिर भी वो अपनी जीविका चलौना के लिए एक दूसरा को वो कड़ी ना ना। अपना जीवन यापन करता रहेज मतलब नी ऐसो वहाँ को वातावरण छे।